ellefu mánaða stúlkan sem lést í bílslysinu við var ekki í bílstól þegar lögregla kom á slysstað barnastóllinn í bílnum var laus vegriðið á brúnni myndi vart halda fólksbíl segir umferðarsérfræðingur stjórnendur gamla Landsbankans voru í dag ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi gamli bankinn þarf að greiða rúmar hundrað tuttugu milljónir króna í málskostnað Kúrdar í Sýrlandi hafa óskað eftir aðstoð stjórnarhersins við að verjast árásum Tyrkja óttast er að upp úr sjóði að nýju eftir að tilkynnt var að Bandaríkjaher væri á förum frá Sýrlandi samgönguráðherra segir að vilji sé til að viðhalda byggð í Árneshreppi en ekki sé hægt að flýta vegaframkvæmdum frekar engin áform eru um að rjúfa

með auknum snjómokstri þjóðin er klofin í afstöðu til flugeldasölu um helmingur vill banna hana eða hefta forsætisráðherra keypti í morgun græðling í stað flugelda til styrktar björgunarsveitunum

gott kvöld lögreglan á Suðurlandi bíður þess að geta náð tali af mönnunum tveimur sem lifðu af slysið við

þeir voru of þungt haldnir í dag lögreglan segir að lækka þurfi hámarkshraða á einbreiðum brúm og fór þess síðast á leit við Vegagerðina rétt fyrir jól þau sem voru í bílnum voru í sömu fjölskyldu öll breskir en ættuð frá Indlandi þetta voru bræður og eiginkonur þeirra og þrjú börn konurnar létust og ellefu mánaða dóttir annarrar þeirra börnin sem komust lífs af eru sjö og níu ára annað barnið slasaðist mikið

annar karlmaðurinn hlaut höfuðáverka en hinn beinbrot lögreglan hyggst tala við þá um helgina ef líðan þeirra verður nógu góð við

næst að fá hjá þeim atburðarásina hvað gerðist þannig að við fáum einhverja einhverja ljósari mynd á málið ættingjar fólksins eru á leið til landsins frá Indlandi og fá flýtimeðferð í vegabréfaeftirliti hér fulltrúi rannsóknarnefndar samgönguslysa skoðaði vettvanginn í dag Sveinn Kristján segir að hinar mörgu einbreiðu brýr á Suðurlandi séu gríðarlegur

sé nauðsynlegt að lækka hámarkshraðann við brýrnar þegar þú ferð inn á brýrnar að þú sért ekki á níutíu kílómetra hámarkshraða þannig að það er eitthvað sem ég held að við getum getum og ættum að íhuga strax

hafið þið nefnt það við Vegagerðina hugmynd að lækka hraðann við þessar brýr já já þessir hlutir er allir í umræðu

og voru bara í umræðunni

fyrir jólin þið óskuðuð eftir því við Vegagerðina rétt fyrir jól að hraðinn yrði tekinn niður við einbreiðar brýr já við fórum það sé svona alla vega hugað að því og við höfum svo sem gert það áður hann segir hæfilegan hraða fimmtíu til sjötíu kílómetra á klukkustundum á einbreiðu brúnum það er nú svo sem leiðinlegt að segja það að við erum að verða nokkuð vön þessum þessum aðstæðum við erum að fá mikið af þessum slysum þetta er áttunda

slys þetta er sami hópur sem að núna kom að þessu slysi og átti við rútuslysið á sama tíma í fyrra vissulega bítur þetta í

sérfræðingur í umferðaröryggi segir að vegrið á brúnni yfir

hann efast um að það haldi litlum fólksbíl

hvað þá stærri bílum og rútum Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður ræddi við hann á brúnni í dag

jeppinn hafi snúist hérna á brúnni hafnað uppi á

skautað eftir því þó nokkra vegalengd farið svo fram af brúnni og hafnað svo hér á sandinum einhverjum átta til tíu metrum neðar hvað geturðu sagt um þetta vegrið hér yfir þetta er ekki samkvæmt staðli ekki samkvæmt því sem við gerum í dag og þessi brú er byggð einhvers staðar í kringum nítján hundruð sjötíu og fimm eftir bara þeim viðmiðum sem þá voru en þetta stenst engan vegin þær kröfur sem við gerum í dag lágt fyrir það fyrsta þetta ætti að vera sjötíu og fimm sentimetra hátt stoðirnar í þessu eru bara einhverjir u bitar sem eru keyptir einhvers staðar úti í búð þetta er soðið hérna við

verið hækkað og það gerir þetta miklu lægra fyrir vikið og þetta er veikt til þess að halda bílum þetta hérna nær ekki einu sinni fyrir vegrið og það er útilokað að þetta haldi bíl jafnvel litlum fólksbíl almennilegt handrið hefði það komið í veg fyrir að

illa færi eins og í gær verulegar líkur á því og þið sjáið bara á bílnum sem var að fara hérna fram hjá að það er bara útilokað að svona búnaðar haldi bíl af þessari stærð hér erum við svo við nýju brúna yfir Múlakvísl hvað geturðu sagt mér um vegriðið á henni

á að gera það og allar brýr sem

fimm sex ár eru með þessum búnaði hér sem er fyrir stóra bíla og litla bíla með góðu

löngu vegriði fyrir framan og púðum allt samvkæmt stöðlum þetta er öruggt hér þetta er öruggt svona á að gera þetta fulltrúar v r Eflingar og Verkalýðsfélags Akraness komu til fyrsta

með Samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag

klufu sig frá Starfsgreinasambandinu í kjaraviðræðunum og ákváðu að vísa málum strax til ríkissáttasemjara á fundinum var farið yfir stöðuna og framhaldið fundurinn stóð í rúma

klukkustund og boðað hefur verið til nýs fundar níunda janúar stríðið í Sýrlandi hefur staðið í nær átta ár og kostað mörg hundruð þúsund mannslíf Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í síðustu viku að hann ætlaði að kalla hersveitir heim frá Sýrlandi í óvæntri heimsókn til hermanna í Írak í gær sagði forsetinn að hlutverki Bandaríkjanna sem einhvers konar

Bandaríkjamenn hafa stutt Kúrda í baráttu þeirra meðal annars við íslamska ríkið Kúrdar hafa náð til sín töluverðu landsvæði sem er þyrnir í augum Tyrkja sem líta á Varnarsveitir þeirra sem hryðjuverkasamtök Tyrkir eru að flytja hergögn að yfirráðasvæði

Kúrda en þeir hafa óskað eftir aðstoð sýrlenska stjórnarhersins komi til átaka borgin

betur og betur í ljós fréttamaður danska ríkissjónvarpsins hitti hóp manna sem hefur síðustu vikur unnið við að grafa upp lík í stærstu fjöldagröf borgarinnar sem kennd er við

en talið er þau séu um fimmtán samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að vilji sé til að viðhalda byggð í Árneshreppi og að verið sé að hrinda öflugri byggðaáætlun í framkvæmd ekki sé þó unnt að flýta vegaframkvæmdum frekar verkefnastjórn brothættra byggða í

Árneshreppi sendi samgöngu og sveitarstjórnarráðherra ákall um að ráðast í brýnar samgöngubætur eins og á Veiðileysuhálsi en íbúar óttast að byggð fari í eyði ef ekkert verður að gert svona í ljósi þess sem við höfum horfast í augu við umferðarþunga þessi alvarlegu slys sem við erum að reyna að koma í veg fyrir þá getum við

ekki gert allt í einu en erum að flýta þessu verkefni eins og hægt er framkvæmdir á Veiðileysuhálsi eru taldar lykilþáttur í að tryggja heilsárssamgöngur til og frá hreppnum en ekki á að ráðast í framkvæmdir fyrr en árið tvö þúsund tuttugu og tvö þá hefur verið kallað eftir því að einangrun hreppsins verði rofin og mokað frá janúar fram í mars Sigurður Ingi segir engin áform um að breyta því fyrirkomulagi vegna þess hvernig samgöngum er háttað á vegum þá hafa menn

styrkt flug til að tryggja samgöngur á þennan stað oddviti Árneshrepps gagnrýnir að velja þurfi á milli samgöngumáta ég skil ekki af hverju það

að vera einn möguleiki fyrir fólk sem býr á eru aftarlega á

aðra landshluta og það virðist ekki eiga að laga það neitt Sigurður Ingi segir að það sé vilji til að viðhalda byggð í Árneshreppi og bendir á að samkvæmt nýrri stefnumótandi byggðaáætlun hafi

sveitarfélagið fengið styrk fyrir verslun ég geri mér grein fyrir því að þetta er viðkvæm byggð eins og því miður of margar

stjórnendur gamla Landsbankans voru ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi í dag héraðsdómur dæmdi gamla bankann til að greiða stefndu hundrað tuttugu og þrjár milljónir króna í málskostnað málin sem stjórn höfðaði gegn bankastjórunum Sigurjóni þ Árnasyni og Halldóri j Kristjánssyni og fleirum eru þrjú talsins

og hafa velkst um árabil fyrir dómstólum en þau voru höfðuð árin tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf og alls var krafist að stjórnendurnir greiddu um sjötíu og tvo milljarða króna í skaðabætur vegna ákvarðana sem þeir tóku í starfi fyrir hrun einnig var þess krafist að tryggingafélög sem voru með

fyrir stjórnendur bættu tjónið stærsta málinu af þremur var vísað frá dómi en það varðaði fjármuni að upphæð þrjátíu og fimm milljarða króna sem greiddir voru út sjötta október tvö þúsund og og átta þegar fyrir lá að bankinn var gjaldþrota peningarnir fóru að mestu til dótturfélags bankans og félags sem

tengt einum helsta eiganda hans annað mál varðaði ellefu milljarða sem fóru í byrjun október tvö þúsund og átta til Straums Burðaráss og var því einnig vísað frá

í þriðja málinu voru stjórnendurnir krafðir um sextán milljarða króna fyrir að hafa ekki gengið að tryggingum til

í eigu Björgólfs Guðmundssonar sýknað var í því máli þá dæmdi héraðsdómur til að greiða bankastjórunum tveimur tveimur millistjórnendum og tveimur tryggingafélögum alls hundrað tuttugu og þrjár milljónir króna í málskostnað þetta er ánægjulegur dagur fyrir umbjóðanda minn hann er nú búinn að standa í þessum málaferlum síðan tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf og þetta eru sumsé þrjú mál sem tveimur er vísað frá og hann er sýknaður í einu þetta er mjög góð niðurstaða svona í lok ársins tvö þúsund og átján þegar tíu ár eru frá hruni Pétur Örn Sverrisson lögmaður sagði í samtali við fréttastofu að stjórn

fari yfir niðurstöðu héraðsdóms og taki ákvörðun um framhaldið að því loknu allt ætlaði um koll að keyra í fulltrúadeild ítalska

í dag þegar stjórnarandstæðingar mótmæltu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra Ítalíu segir það alrangt að frumvarpið sé samið af Evrópusambandinu mikið er undir á ítalska þinginu en samþykkja þarf frumvarpið í báðum deildum ítalska þingsins fyrir áramót þá þarf Evrópusambandið að leggja blessun sína yfir það en framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafnaði fyrra fjárlagafrumvarpi þar sem það samræmdist ekki stöðugleika og

aðildarríkja á evrusvæðinu

nýtt frumvarp var síðan lagt fram eftir miklar samningaviðræður við sambandið óvíst er hvort ríkisstjórnin geti fjármagnað öll kosningaloforð sín með nýju frumvarpi en flokkarnir höfðu lofað mikilli útgjaldaaukningu þá hefur verið harðlega gagnrýnt að í nýju frumvarpi sé gert ráð fyrir því að hækka skatta nær tvöfalt á góðgerðasamtök þegar þinginu var slitið í dag sauð

forsætisráðherra Ítalíu sagði í ávarpi sínu í dag að Ítalía hefði haft fullt sjálfstæði til að semja fjárlagafrumvarp

verður um frumvarpið á morgun ef það verður ekki samþykkt verður útgjöldum ríkisins að öllum líkindum haldið

óbreyttum og von er á aðgerðum af hálfu Evrópusambandsins Bretar hafa sett mikinn svip á jólahaldið á Norðurlandi fjöldi breskra ferðamanna dvelur á Akureyri og nágrenni um jól og áramót þrátt fyrir það voru aðeins tveir veitingastaðir opnir á Akureyri um jólin

flýgur nú til Akureyrar annan veturinn í röð og verða flugferðirnar tuttugu og níu í vetur og vor þrjár vélar á vegum félagsins lenda á Akureyri yfir hátíðirnar um hundrað og þrjátíu manns í hverri vél og Bretarnir láta vel af dvölinni hér og íslenskum jólum

flestir dvelja í fjóra daga og margir fara í skipulagðar ferðir meðal annars austur í Mývatnssveit eða út með Eyjafirði þá er mjög vinsælt að fara í

þetta er mikil lyftistöng og aukning um

alveg um helming frá því fyrra þetta er alger við það sem við höfum verið að sjá en fyrirtækin taka misvel við sér því aðeins voru tveir veitingastaðir opnir á Akureyri jóladagana og það hefði alveg hreint verið í lagi að einhver hefði hefði svolítið vaknað af dvalanum og hugsað fyrir því að vera með opið þessi þjónusta

að fylgja auknum fjölda ferðamanna yfir veturinn spurningin um að aðeins að líta í eigin barm mæðgur í Mjóafirði þurftu að hugsa í lausnum þegar öll önnur börn fluttu úr firðinum og kennarinn líka netsambandið er svo lélegt að ekki er hægt að nota fjarkennslubúnað fyrir eina nemanda bæjarins kennslustund er að hefjast í Mjóafirði og mæðgurnar Erna Ólöf og Jóhanna Björg eru þar í aðalhlutverkum þær þurftu að hugsa í lausnum þegar hin börnin fjögur börn fluttu frá staðnum á einu

bretti og kennarinn líka við byrjum á að þýða það sem í gulu römmunum er hérna svo er ég svo heppin að ég get hringt í dæturnar ein þeirra er nú verkfræðingur þannig að ég hringi mjög oft í hana náminu er stýrt úr Nesskóla í Neskaupstað og Jóhanna fer þangað reglulega tilvalið hefði verið að nota fjarfundabúnað til fjarkennslu en vandamálið er að Mjóifjörður er tengdur með hægu og alveg í molum hreinlega því það koma heilu dagarnir þar sem við höfum ekki einu sinni fastlínuna okkar í lagi ég ætla að segja þetta svo sterkt stjórnvöld ætla að leggja ljósleiðarann sem hefði líklega verið kominn í gagnið hefði ekki verið fyrir ágreining við landeiganda í Seyðisfirði um

verða þær mæðgur án myndsambands við skólastofu í Neskaupstað verklegt nám oftast að leysa á staðnum það fram heima og íþróttirnar á hestbaki og við að smala og textílmennt

í stofunni hjá ömmu

hún fær að malla eitthvað í potti eða baka eitthvað og svo þarf náttúrulega að ryksuga mamma græðir sem sagt mjög mikið á mér sem nemanda að láta mig gera

helmingur landsmanna vill hefta eða banna sölu flugelda samkvæmt nýrri könnun maskínu flugeldasala Slysavarnafélagsins Landsbjargar hófst í morgun nú er hægt að styrkja björgunarsveitirnar án þess að kaupa

kostar um fjögur þúsund krónur og táknar græðling sem gróðursettur verður í nágrenni við Þorlákshöfn næsta sumar forsætisráðherra keypti fyrsta mér finnst þetta frábært framtak að fá tækifæri til að styðja við skógrækt og landgræðslu og styðja um leið við hið mikilvæga starf björgunarsveitanna við höfum verið minnt á það núna nýlega hversu mikilvægt það er að hafa þetta fólk sem sinnir sjálfboðastarfi allan ársins hring og er alltaf til taks á að draga úr flugeldasölu þetta aldrei hefur gildi svifryks verið hærra á höfuðborgarsvæðinu en síðustu nýársnótt en þá var veður óvenju stillt spár fyrir komandi nýársnótt eru kvikar en útlit fyrir norðlæga átt á höfuðborgarsvæðinu í kringum fimm til tíu metra á sekúndu sem gæti feykt svifryki ef marka má könnun maskínu klofnar þjóðin nokkurnveginn í tvennt í afstöðu sinni til flugeldasölu rúmur helmingur landsmanna vill hefta að einhverju leyti sölu flugelda eða banna þá alfarið fjörutíu og fimm prósent vilja hafa fyrirkomulagið óbreytt björgunarsveitanna hvað eiga þær þá að gera eins og að gefa þessi tré þarna það er mjög sniðugt ég ætla að kaupa flugelda ég vona að það dragi ekki úr þeim þrátt fyrir mengun og annað slíkt

ég held að mest sé það ríka fólkið sem gerir það þetta er skemmtileg hefð og

ég virði það en ég held að það sé kominn tími

fá að hafa eina flotta sýningu fyrir okkur til að sjá en við þurfum að varðveita umhverfið og hugsa um jörðina okkar Reykjavíkurborg varar við svifryksmengun um áramótin heilbrigt fólk geti fundið fyrir óþægindum í öndunarfærum allt fram á nýársdag verði flugeldarusli og loka gluggum og þá að veðri það verður suðvestan strekkingur næsta sólarhringinn með snjó eða slydduéljum um landið vestanvert en bjartviðri og jafnvel léttskýjað

kólnandi veður og víða víða vægt frost á morgun Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir veðurhorfurnar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 það er óhætt að segja að baráttan um

sé hörð besti leikmaður úrvalsdeildar karla í fótbolta tvö þúsund og þrettán er kominn heim Björn Daníel Sverrisson gerði fjögurra ára samning við sitt f h í dag og Guðjón Valur Sigurðsson fór á kostum með

mánaða stúlkan sem lést í bílslysinu við

barnastóllinn í bílnum var laus vegriðið á brúnni myndi vart halda fólksbíl segir

stjórnendur gamla Landsbankans voru í dag ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi gamli

bankinn þarf að greiða rúmar hundrað og tuttugu milljónir króna í málskostnað Kúrdar í Sýrlandi hafa óskað eftir aðstoð stjórnarhersins við að verjast árásum Tyrkja óttast er að það sjóði upp úr að nýju eftir að tilkynnt var að Bandaríkjaher væri á förum frá Sýrlandi samgönguráðherra segir að segir að vilji sé til að viðhalda byggð í Árneshreppi en ekki sé hægt að flýta vegaframkvæmdum frekar engin áform eru um að rjúfa einangrun með auknum snjómokstri þessum fréttatíma er lokið en íþróttir og veður eru framundan næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu og alltaf á punktur is veriði sæl og njótið helgarinnar